Oi, mille kõik joba ärq lännüq ommaq? Ma nii väega luutsõ, et ma saa kolm tunni istuq ja kullõldaq, kuis kiäkiq numbridõst kõnõlõs. Ma nii tahtsõ tuud.